Ny ilavana micro-ondes sy de haiko loatra alongany fa i faharegnesako ananjy foagna micro-ondes izany anh famanana hanina, atanao agnatinà bôla foagna i hanina zaigny tianao hafanaina de asofokanao akao.